Ty asan'ny anteriptera io zane, voalohany indrindra famelomagne. Faharoa famonoa jiro io ka naho fa ho vonoagne jiro io le maty amin'iny ka zane ty ahafatezany. Ty fampetahan'azy lafa hoatsy reke miha mampilitsy fily i rehe le vahao visy i de atsifoy fily i. De zay re vo ampetay amy rindry i amy tokoy hisy.